<hesitation> كنتو غاح اثبت على عمر التلاثين لان اعتقد انو هو يعني المتوسط بين الأعمار لا كثيغ زغيغي غاح أكون ولا كثيغ كبيغة واحس عمر التلاثين يناسب كل شي ويعني ويحد لا هو كبيغ كثير ولا هو زغيغ وهكذ